Koa amiziô zen̈y demokrasy zen̈y tsy karà endrika tsara amin̈'ny fitondrasan̈a feky, fôtony olo jiàby samy man̈ano raha tian̈y jiàby. Ke karà ôtriny tan̈àna araiky tsisy mpitondra ren̈y man̈ano raha tian̈y jiàby, fa ny tsara zen̈y <hesitation> fitondrasan̈a ten̈a hoe: misy olo mitondra araiky de amin̈'iny mba man̈araka an'in̈y olo in̈y fa tsy fitondrasany olo jiàby zen̈y.